dhubi tunen maaenen dhubii kaljelthuu hinjirtuu abakhun ghamachu wonsurah hinkhabu onnith isanen mayedhi hirdhikine maaenen kahirdhiki yenen wontun won akhaatham yaani wontun won ishii udhiidhu won isii dhalasifthe wontunen onnit fedhaa woo onnit hinfedhin wontun akha dhansaa hijemthuu dhub won akhanathan khulii inamaa akhan hinfedhu dhub won akhanatha won hamtu hamtua akhamaa chafua